﻿Se como justo mbaeti anoi se jardín mbaeti anoi se jardineria mbaeti <hesitation> amoaki mbae ivira mbaenunga <hesitation> mbaeti anoi ivira ikavigue sereta kua se rope <hesitation> bueno mbaeti jaeko amboui se ko amboui jokua ivira sereta pe semana pe ani mopeti yaji pe